<hesitation> yaani mal inaman wollin hasorr jirten malatin <hesitation> abbasun jala chalifftet wonsun abbasun mat nyaaati maanake won sun dansa muu dansamuu abbansun gargar himbefetuu an gargar himbafettuu wonsun abbasun haridhik muu hinridhikine dandee gargar himbafettu dub aminnen won sun yaani hadda <hesitation> yaani nam ujuaji kabutii waatin nam waatin inamara chalift yaani waatin abbasun chalifte mujinga uf udde maddia ijemtet abbasun uf gafettaa manif akana akan anan yede.